تاخذ تفاحه وكعبه موز وكعبه أنجاص وإذا عندك فراوله زاده تنجم تزيد عليهم <hesitation> كعبتين فراوله، <hesitation> تقصهم <hesitation> مربعات وتحطهم في صحفه متاع كريمه، ترش عليهم م- مغيرفه زهر وتزيدهم <hesitation> مغيرفه سكر وبعديكا تحط عليهم كريمة الشونتيي من الفوق.